يا خويا أنا صحابي يهضرو فيا الا هضرا زينا على واه ها صحابي لوكان ما جاو صحابي راه يقولو إنسان فحل ناس ملاح وخدام وملي كنت شاد الوزاره تاع التربية والتعليم في لأغواط كنت متهلي فيهم الكل ما كانش اللي يحتاج حاجة نقضيهالو <hesitation> عاونت ناس واحد محقور نعاونو نلقاو واحد مش محقور ما نعاونوش وكنت متهلي في الشعب الجزائري الديمقراطي الشعبي.